Ñy kiririky moa natao hañampy ñy tomabilin-teña ;lafa teña ro manday enta mavesatsy. ñy kiririke e natao hitanjaky ñy tobilin-teña <shushes> hitsanga soa avao. tsy hivalibaliky. manahaky anizay avao koa. ñy kiririky natao hañampy ñn ñy heriny ñy tomobilin-teña lafa teña ro manday olo maro.